צו וואשן די הענט, לאז די רינ די וואסער רינען ווארעם נישט צו הייס, מאך נאס די הענט, לייג ארויף אביסל זייף, דערנאך רייב צוזאמען די הענט צום ווייניגסטן פאר צוואנציג סעקונדעס זיכער מאכן אז איבעראל ווערט ריין, די האנט פלאכן, די אנדערע זייט פון די האנט, צווישן די פינגערס ביי די נעגל, נאכדעם זאל מען אפשווענקען די וואסער און טרוקענען און האבן ריינע הענט.